Eyei, nainy fatsuts ka na rof, nainy nyi fatsuts rom nyi nom rom nat a rof, nainy nyi kakaa babainy rom numaa, nyi kat faarei rom a baruu, vavis, vavis tsun rom tana fan te kat faarei rom a baruu ge <hesitation> kima rof kakaa babainy rom fan ain narom tan fatsuts ai ka naa rof ai nyi nom rom bun nat <noise> ainy fatsuts guei tsuam kan ge ivin fo mes mangai kan kima nat ror tan ka tovei nyi fatsuts rom rari, te tsuef rari, kat vam ka tovei, kat ka tovei ka na rof. Mes tsikis, fo mes nating komainy kakaa babainy tsurom numaa, ri te goros, ri te ainy ri te simok, ri te kat vavis fo ka ge gima rof kat fo patang numaa, ri sab ror fo patang kat tan ka, tovei nyi pinin naa ta fatsuts, ge nom rom tok skul. Tan fo perens ge tete ai nanaa tsuam, ge fo pupu moun ge pupu tsoiny tsuam. So fatuts ka na rof nyi mas nom romia, fatsuts nating nom non mes tan fo mesa pan kan, mesa fan ge na tagei rom mesa fan. Fo fan ge nyi pinin tagei ya nyi jias rom tan torara nyi jias rom tan marei nyi te tagei mesa fan ai tsun painy fatsuts, ai tsun.